reto daôlo zao le an-karazagna frômazy le fantako frômazy de tety, labanita ah, timà ah, <hesitation> la vache qui rit, <noise> frômazy gasy, gôda, kamembera, mozzarella.